Moini ékeren axumi bahale édoḃi. Ékeren dunihem. Ékerẽhe eñaḃanefiai. Meñimefia, nímuxunue. Aśe ómuro kaleźa oriŋo náyẽhe, nábil ímieṗ. Ékeren énde huśaġatia, bala eɭeġaviasu boroṗi <hesitation> moehaŋumiġadiabo, aiḃamoañaemerinereŋ: muśeinaw baźie muśe níĵeḃáduġu nirĩhe nireŋ, miñarẽsoḃaan nileḃu eɭey niźanihaŋu nifoku boroṗi soḃanileḃuehunewu. Ékereduludulu eḃay moanixuemi, muśe níḃeheġayene, aihaŋuġáyẽhe. Ámiyẽhe toneinini, eyak kálimi eñaḃan néleġu. Itieźidoṗ, doneñamefiro. Odefiroloġuna, naźanisias. Ékeren ehaŋuniġafia: amixamiiniapie nefiai, amiiniapie nefia. Muḃakaini muśe niźaniyaḃu śiśe ékeren, nixarẽhe bahale édoḃi neḃalo síhi. Síhi iñaḃaitikee. Ondotiakadime kazimbanoo axamiduhe eñaḃaefiaruti, efiaru édoḃi. Eñaḃaneźaġaleṗ toeñamefiro. Amiñaźonen síkerẽsihiheźaeṗu. Aḃadoneimiġaɭoġaraa, niduotẽhe. Éñaḃanezĩbahaleedoṗ, muśebahaleḃuriiḃi, muśe dílianiliimi, muśe bobuhu édoḃi, ãtuka oduotẽhe. Ondineraroke, niźaiźonẽhero kaɭoneṗiḃo paske ékerẽ emaŋuġaɭo eleranera mímilenda ũ kaɭo ádiaminazoe, ádiaminazokee nekukuoḃomoṗe. Niźaniźonẽtieñamera boonaho eñameŝeṗ, níźonẽḃapue. Ãtuka ífoniḃee mmaġalimo, níḃenereŋ, mireḃuini áhuśaġatia apiruhe níźanidebieġuxuhe aã okomaseheġarẽġatia aḃaniɭey. Haniġadimemuṗe, ámiyiẽhe, nirĩheoriŋo, míñarẽtirisoḃaan ni- ni- ni- nileḃuɭekafiro paske iḃay éleer sokafiro. Ékerẽġaźonẽġuĩto, nefiai karema, aafafaŋi amitia amilezĩlõ mími íkereniroḃuhi. Ifiaġaɭo aab ásihe. Examefiai ereroḃuhi. Mósimo ékerẽġadeplasee kuḃay kuḃayumoġuzunie, kafoforseġom paske eśee amooġarinie muñaźaḃapuḃo boźi- bobia añadianiɭoanoo yaġate. Me õ- mími ne- anilehemedial ondexameḃamo, balae bóoḃo napiae múñaḃanumuźiri bálaeṗu.